من المواضيع اللى دايما أحب أتكلم عنها هى التكنولوجيا وأحدث الأبتكارات خصوصا في مجال البرمجة، بعدها أحب أتكلم عن الرياضة خصوصا كرة القدم لأنها تعتبر جزء من حياتي، وأكيد ما أجدر أنسى الأوجات الطيبة مع العائلة والأصدقاء لأنهم دوم مصدر سعادتى.